Ganngare e waɗa daande so un diwii caggal nde fii ɗum e wuttulo, junngo e loshi, daande ummino e nder ɓalndu tamborde ndee, tokkiraa henndu.